खानाके तमान परिकार रह्तियाँ। जेह्मकी मोह्के सब्ति मनपर्ना खाना घरमे बनल खाना <hesitation> दाल, भात, तेना, अचार, चट्नी, रोटी। यी खाना मन् पर्ता। यी खाना स्वास्थ्यके हिसाबलेफे बढिया रह्ता। तभिमारे हाम्रे <hesitation> सक्लेसे घरमे बनल खाना खैना चाही।